آ <hesitation> دخل خيط الحذاء في الطبجات بتاع الحذاء <hesitation> من تحت لفوج أ أعمل أ دير عقد بسيطة آآ أجمع كل طرفين مع بعضهم، أربط عقدة مزدوجة أ باش ما ينفكش بسرعة بسهولة يعنى.